اكثر رياضة انا امارسها ومتمرسة فيها هي المشي وكمان احبها وهي رياضة امارسها كل يوم وما استغنى عنها ابدا عشان كدا انا متمرسة في الرياضة في المشى وما اتعب حتى لو امشي عشر ساعات ما احس بتعب.